נקטר נكون עלק מע עדיוי, חית מומכין נתעלם אסבר ו חתא נתסאלח, וחדי עג'זירה סעיבה בזאף נפסיא אמה מעאיה אישי אחר, חתא לו קאן עדיוי, עלא אלאקל קתתסם אלמס'וליות.